Ha leroa, tononkalonao teo ndraiky leroy kiasy! Za ndraiky mankafy an'raha ty ai. Tsy haiko hoe bôkaiza moa nahitanao inspiration-nao n'raha ty e? Sa ein anao zainy karaha <hesitation> lohanao zay karaha manidintsidina ein fa kiasy ndraiky za ça va ty fa taiza nahitanao ny source an'raha ty leroa? Mahafinaritra anakay.